<noise> Olo ava izy tô rô karaha vô presque presque zegny daholo ataogn'olo surtout koa ôlo koa efa mivoatra tsara be mahay mampiasa internet de fa magnagno recherche fogna edy môko zare ahafahanjare mampiagnan-tegna zegny zare amle resety hitanjare, presque efa karaha zegny aby ataon'olo.